Ekasi yanje yeholanga ni yovufundi, ndumbashiranga avandu tsinzu kata esye mwene <noise> ndombaha eyanje yaaani ovufundi vwo ohuhoma mavati, ne ikasi ino ndachaka omwaka wa mahumi mnane nende <noise> ndala, nindiisinjwa, ndaharunjirahomo avana ifees, nenyola ikasi indayi kama ya amapesa amanji, kata wenomanemeranga ano inzu yahurimo ino nesye wahoma, naye ikasi ino ndahahola netsinyanga tsindambi neholanga shichira ndaichaka neshiri omuraka, naye muda kwe ndahahola ikasi ino yahahonya saana, hurisiamo vana vanje alala nende esye mwene, shiosishiosi syenyehananga hukula kata efindu ikasi ino niyahaholeranga, ikasi ino ndahahola hutsinyanga tsinyingi, hurula mwaka mahumi mnane nende ndala hula isaino kuno ni mwaka <hesitation> mwaka kwa <hesitation> elefu mbili, elefu tsiviri nde hane eshiri shiholanga ikasi ino lakini lano nya ohuemera, <hesitation> ndiranga sa ikasi nembukula vijana vandeekesia. Varulao vetsa <noise> vakhola nasi mba ndeemere, lano ikasi yanje yenyaa sa huhava. Are nende ikasi yo ovufundi eno, handi vurimi eholangaho, naye vurimi endiho ne mihonye ingawaje ndari nachio hula ngala ikampuni yetsa yavaawo hula ngelwa yakua, na handi ovurimi eholangaho. Nengaluha inyuma vureka wo vufundi changamoto irimo ne isaindi <hesitation> hweka avana vanji veeka mirimo lano isaindi ikasi hunyorehana ne indinyu, avwene ao nahuvenzaho nde chamgamoto lakini humala hunyolaho huhola, shichira ikasi ino iletsa nende ngalwa wamanyana nde handi avandu vova nindahorengaho ni vari ne ikasi vananga nehola, nengaluha navurimi enimanga matumwa, eming'onye, <noise> emioko, amabuoni, kata isaindi tsinuni eholangaho, tsimbande, ata nzinjuku, nende humwalo huosi handi mbetsanga nende etsinduma rachangaho. Kata emingonye chio mumwalo eno khulanganga mbu mikhonye cha khumwalo chiria mingonye chivethanga mitamuu kiria echosi erakanga naa vusiro vwakhunyolanga khuphindu phino isaa indi onyala khuraka khunyola shiro vivavitinyu onyala khuraka phindu phive phingi avandu varaka ephingi lano onyola wokusia phiva vutinyu lakini isaa indi khumalanga khunyola khukusia nae phindi khurulayo khwikhonyera saa khuria akhwithanga khuva nde vusiro nikhunyola imuo, imuo yomumaluka iria yanina sanaa lano onyala khuthia wenyeree khuraka orimire omukunda omarire wenyeree lano orache ula thinyanga thiokhuraka kanyorekha mbu oshanyola imborera ykhokhurakira imuo khandi itinyire lano vibida isaindi okhore shina wikhonyere kienyeji lakini simalanga ikhurunga vilai tawe lakini isa indi khuvethanga nde mashirika ketha eno kama ria acre fund ero valanganga tupande riosi khumalanga nikhuthia khukopa khomo mukopo khurulaoo khwikhonyera khuraka matumwa kano nkarulao karurunga vilai. Ethingombe isaino ndikho inatho thieshimali, ndalikho nende yeshisungu ndala lakini laano nivakhakho lakini ata isaino ndimuli shirika lindi lia worldbank khenyole ingombe yamavere <hesitation> yakisasa. Lakini ndikho nende yethishimali ethia ndaruka, mavere khunywethanga. khuli isaino nende thingombe munane nithiakhola <hesitation> thiakhavura ngaluenduthi mbu thishira khuaya <noise> engusingia handi malanga handi emalanga khwerera avana vanje vakhasi, yani engusia khukhwa ikhwe. <noise> kho kata khandi imborera <hesitation> masingo <noise> <hesitation> emalanga njingakho. Khwakhola thinyanga kama <hesitation> yuakharemaka mikunda, njingangakho masingo nende makokha, nithia nzukha mmukunda nethukha nethukha eshindu shia khulanganga eluyongo. Eluyongo ni <hesitation> isaindi lukhunyasingiakho eno lakini nochushira masingo <hesitation> kamalanga kakhola shina, kamalanga kamala luyongo. Ikasi ino yosi, generally <hesitation> khumbakha, yemiruko nende yovulimi. Ndaichama shichira lano shidandikwako ikasi esie tawe. Kandalachaka ndamala ndali ndeka vhufundi nende vulimi nano niphinyanga khundisia, khundisia ne ndaichama khuchira imbethangakho shititi. <noise> changamoto ili mukasi ino, eye vulimi ino ngaluemborere nikhunyola <hesitation> ephimanulua, phimanulua menanga mbu phindu kama imborera velisee wenya khukinira itinga, <noise> itinga isaino ni karibu elefu thine khuweka kenyekhana ove nokhola shina, ove nolimira. Ao niwakhuvwthqbga nikhuli nende vusiro lakini khumalanga khuthia inaoyo be vilai. Ndaichama nikasi indai, nichiranga vulamu vwange vuthia wa ndusiriane emiaka sabini chino.